Aan naju̱mu̱ꞌ rí tsúú- tsúú- ríndo̱o xú naꞌni xbújo̱ mbáá xinaꞌ <hesitation> najmuu̱ nunuu rí ikhí má xtáa̱, ikhí máá ndaꞌñúu̱ mangaa tsúú nandoo̱ mi̱khuu̱n khamí xúꞌkhu̱ máá rí xmbujo̱ ríí gíꞌdoo má xinaꞌ rá, aan ríjndoo̱ rí na̱ke̱ <hesitation> nañíi̱ tsú mi̱khuu̱n, xu̱kú chákiin ikhuu̱n ikhii̱n, xurí <hesitation> xgri, naꞌkhuu̱n má xurí a̱jŋuu̱ mangaa ríndo̱o rí nawatuu̱n rá, nagájnu xbújo̱ rawuu̱n jamí xúꞌkhu̱ má nadee̱ ná̱a júwá xkúꞌ tsúgi̱ murí magoo nagu̱ꞌmii̱ jamí xúꞌkhu̱ má nakaguu̱n xúꞌkhu̱ rá. Na̱kaguu̱ nasngutámii̱ náa̱ náa̱ xbújo̱ rí yáá neꞌnii̱ má nakhí wapha ngaa̱ ríndoo̱ rí náa̱- náa̱- guꞌjuá rí náa̱ rigá wéñuuꞌ xmbújo̱o̱ tsú xinaꞌ rá, ríjndoo̱ rí mbáá guꞌjuá rí ndawaa̱ꞌ xabu̱, ríjndoo̱ rí tsíxpárígúu̱le agoo má rí náa̱ mingu̱ꞌjua̱ náa̱ rí <hesitation> kasí nda̱a̱ꞌ na̱nguá na̱nguá ejmaa jamí xúꞌkhu̱ má na̱nguá ingu̱ta̱ꞌja̱ trástí ikhí eꞌni xbújoo tsú xinaꞌ.